Na xa nchatna ncheya o ze nchatmen yez nare depen ze nzymen ley este, gabmen iz guz ndobla yo' o thi gadkala zi ze beska re xa tijana xata njwi'ga re men nke nap mena, ndablo gatmen komo xon or jwa'na jwa'n nawuepa perna kasi na nchatamen xon or na nchatmen oz gaza, xopa depen ze xe- xe nzomen ze mbesna nzoy nday ndamen lo zi kaniba'na lud plata or gatla o naz thi tamen nayiz o kuan ndenumen per tata nzymen za, per ze lud tiemp nchat menza per ye ze ncho mka lomen nketemen asta ncho'u ngud lomen ndobmen ba jwa'n ndolimen na ndengisnmen ndomen o nde temena' nde- nde tengisla na nda xex nda ncho'u lomen ndiakna ne pota gatmen naba ze nax tya ze mxen kala, mbay ta naka nchom ka lomen len ndya konza ndobla o ngosla lea mxen mka naguz ndyez ximen na asta zi hora gazmen zera mbi yekla zera mdolya za por iz men nagata naba na ncho'u yekmen nketem ze bay, jwa'nta jwi'n chan mbakal.